Tena misy karazany be dia be mihitsy ny bibikely dia samy hafa ny fomba fifandraisan’izareo. Fa raha raisina fotsiny ohatra hoe ny vitsika an, ry zareo mifandray amin’alalanà hormona. Dia iny <hesitation> ohatra hoe misy vitsika anakiray an mahita <hesitation> sakafo ohanina ho an’ny namany, dia <hesitation> mamoaka an’io hormona io izy an, dia henon’ny namany iny dia manaraka ny lalana, ny lalana nozorin’ilay vitsika nahita an’ilay sakafo dia <hesitation> dia; <hesitation> dia izay dia hoentin’izareo any amin’ny namany rehetra any ilay izy avy eo. Raha ohatra indray tsika maka- ka maka ny tantely ohatra an. Ny tantely indray an manao karazana dihy ry zareo, dihy eny am-panidinana eny na eo am-pipetrahana dia iny no ahafantaran’ny tantely hafa hoe hay ary izany misy voninkazo tokony alehantsika na ohatra izany. Arakaraka ilay <hesitation> arakaraka ilay zavatra tiany tenenina fa indraindray koa mety hoe misy loza tokony hitsoahana ohatra dia <hesitation> dia arakaraka izay no anaovany an’ilay dihy na ilay <hesitation> na ilay ho an’ny vitsika moa izany dia ilay hormona.